Doo, n mee laaka weespa, mina ruu gə n gau ri'eri, neta mində n baa eti mina ii bo'ka una, n kaa neta mində n baa eti rə ee. Sə doowi u <noise> za doose bonge kaa, wadii, ee mari gə ena baas neta eerət e laa ar see de'es. Ede'sən eki na zaa rekarə mu'ka an na zaa na wees na dagtə kə neta etirə paa, see pe see yingə. Sə moo kaarən topato saa yingənnak gə nok anya. Ina a go'okan, laam una saa bo'rə, watoo paka laaka ina yin gəkarən bes, amaa baandək pa. Sə urezi sə doose, mai lade bonge kaa wadii ruumpaa, a og'on nen wo'osya, pe’ em nen wo'sa mondə esi, buhui ittəkə, mona pe’ a yibtə durom, a zaa aza bogo ina an nen wo'sa esi, a su’ a yingə mona yingə, a keesək weesa diis, mona kees weesa diis sə a gbago paa esi a pe'ek saa bo'on toms, sə weesa esi usi po'ka. A dii esi a gəək səgə a yiptə nen wo'os usa, saa zaa sə a gə a bogo, mona bogo sə a yi a su'uk, n kwee dooma ullə emi n kwee nat ittərə sən yiptə nen wo'sa esi n zaan za bog ni doose eki. De n bogo, n zaa n sú gə n yingə n kino wees, a gbagə paas tegtapa, de n kinə weesa gbago paa esi usi npe’ sən bi'on tomsa gwaroos sə ar ukarə haa n yimn yin yallən yam, n yimin yim ina gussən erek gwaraoon, n yimn yau neta baar kweeset. Ri'eri nnfaspa n pu rekrə mu'ka mina yiptə gə n zaa n bogo, mina yiptə n nzaa bigo, gwan n go'rə ri'eri sən yingə sən yingə nen worsa n yiu gə sən bogo esi. A mində n baan gə n pa pa gbagə ri'eri, a gwana eni sən bo'rə, sən yedəs sən yedəs weesa rees, mina yedəs ri'eri, nzaa dəna baakrən rəktə, a gwan n yiu sən bogo sən yingə eni, weesa gbago paa esi sən yimn teta baak rət de n yimn teta baak rət, sə gə gə n gbags teta eti, sə gə n riitə n yiptə gə buhiu uri, n zaan za bogi, nyingi. Gən kinə wees n gbagə paa, a gbagə paa esi n dakəs sən zaa n laan negia baakrəi sii ree si ruurse ba'a mirək. I ruus ba’ gə n daa bogrəkaa aa ezi pa a gbagə paa esi gə gə n pe', de i ruuse pu ba’ n laatə mariya tomsəi i zaa da ta'se ba'a mik, i banse ta'ka ba'a miik, n ar n see n yipsu tet, teta n see n yiu eti pu de'i, de i ruuse baak Baaka eki, wo'os naka pii, nka ɓo’ teta eti, n see bo'ka tetti sii ka rumse ba'a eki, wo'os piipa i ruuse ba'a eki i taase, de i taase, sai n pe'tə teta eti n zan za bo’ baaka eki rə pa. Teta eti sii tagks ara dúk ookapa neta n ta eti so ruu baagəs piipa rikarə waa seelə təka, miigə gwan a aa i doose mina bogo səmina yingə yi’ eni n pu paa. N bogo sən yingə, weesa gbangə paa esi sə gə gə n laatən gə tet uta sən zaa gə n puu teta n burə senta etirə paa. N bun yanga wo'sa ma’ keetəka yeesa yeesa ye'esi, wo'sa esi zaa za wər daase ina miirə n ta'an, ooka pa de’ narə. Ngə n moo iigə n faspani n fas bokaa azipa, mina bogu sai n gəə n kinə wees, tu weesa n kinə esi, n gə ree nritə ina n zan zaa n me'sək nen wo'sa miirə n bo'rə esi n zan zan me'sək ba'a mirə eki sə ruun. Sən ren re yiptə taaki sən zan zaa meru, sə ba'a mik rau sə oose. Ba'a eki oo ri'ak gə n bo'ok rigiya, weasa in bogən nen wo'os esi dagpa ina nbaan oos, ri'ak gə n bo'ok rigasə resə gwa’ ya sei n laa mari Sən kaa doona eni sən yingə, sən laa mari, mari sii zaa si kwaase nen wo'os, sil du’ sii to'rəse buggui rə sii kamse gwa. Ne'sata mirət gəgon weesu gon doosa ina doona eni rə sən yingə esi, wees sa esi sən kaas kana ukarə sən esə miriya eyi sii ka'sa ne'sata miit, sii dú ne'sat a eti gə gal to'rəs ribari sii ri'gəngwa. Ri'eri gowa n baai ai, gwan weesa esi sən kees esə mari sii mu'gou, sii ɓebdi, sii to'ri sii komsei gwa'. N doosən munge mii, n baabaazi, sa'ka zi sii kita kiiza n dou ezi sə zaa sə geese bilaa borəka sana'a rək. Wato sən bogrə marori, n yiu sən bogu sən bo'nu toms, n yingu sə weessa n kinə esi sən bo'on toms. Neta mii rə o'ka eti, i pe'se re'eri zəmma sii kamse gwa neta n to'rə eti i kamse gwa. Indoo seenkak gə minge naka dəlla dool gə nen wo'sa esi laa werək see to’ ree see deres, ne'sat ta eti eka to’ gatətət, utu gəi siu sibgba kək gwera rə sii agrə. Too dəlla dookipa, naka ni dəlla dooli eka gorə ri'eri, dəlla dooa pa asiu ri'eri monge bo agrə te'rə paa apu kina rə rollə, uza kootə kana kə, kanarə ka zaa ka ɗe'es inni gbat, ka tunka rigən gondə Mo'a pii a baa ezi a seeko kotto, a pe'ek an saa rezə ya. Gwanki sii ɗu'us see to'rə ində sei are del sək ro'terəroo, de'eskaa ro'terə eni bən uri al go'pai i todə ton ro’ terə, i uwa'uwan sii pe’ neta ri'eti. Amaa bulla paal, mora weerə bil, bil təksək tən neta moot koo maz pe'ek pa. ri'eri gəbən kitakiiza ezi bonge too, a bo'rəpu a o'kan desəm, an gee sa seenkat bo'ka rə an uni rennən mu'ka, sə gə in gəə yibk nen wo'os sə sən bogə ni n geesən pii eki. Mina bogə n su’ n yingo muna kintə wees sa rees, a diis, n pokpa, n gəək in yigbən usa, a paa esi usi n pe'ek sən yibdən neta baar kweeset, sən regə. A mində n baa eni gə pu gbowi. Ri'eri sə wakkatiya bo'karəz bəl na zaa, n pe'ek a mində ba'rə eni, gbi'nən, mina yingə, ar ukarə n pe n yiu buuz n desu. Ar ukarə mina yingə, n yin waa negəz nde'su, ar ukarə mina yingə, soo n yibdəsək teta ba'rət kaa, moo mariya ire bo'oske baai mariya i ruusəkai, iya i ta'akai n kinə weessa miis ree sən esə su bo'səne toms. Gagbaa naa woruu go'pa. A bo'rə toms a kinə inamoorə a gagbən dəllan. Mona monge bo bo'rə tomspa, a yerək woz, nee zak moora popsarəz bən piipa. A seek ri'eri saa bər bar mon muzə, mona bo'rə bon toms səmona puna in nairə, mavii zakzan sii gau naa moo. Ina ruutə bo'rəka rə moorən, a ok mariya eyi i ruuk, bo'rəska, nok anya nok a pumaa in nairə. <hesitation>